भ्हल् अह खओ लगिपो मेने रतिपो रतिपो जल्दि उ थिकिने, भल् ब्रेअक्फस्त् करिपो लगे, रतिपो खन तो जनेग बदम् होइ गोल्, खेजुर् होइ गोल्, तैसत् फ्रुइत्स् खओ लगे, ब्रेअद् बुत्तेरु खओ परि, तैसत् एक् चुप् लल्स तने खै किने निजोद् दय् तो स्तर्त् कोइ हो परि। तैसत् जेतिह हेरि <hesitation> दुपरिअ हिले, म घर् तन्गो दे तो हेतु ख्व विसन् म अको महे हेरि हो द्वे, कोइ लुसि अरु अनेके हेरि दिए। लुसि न एब रुति बनगि न भजि लबद् दिए, तैसत् अको <hesitation> दुपरिअ भत् खलु दलि जेतिह भजि, जेतिह मन्खो थकिल मन्खो खलु, न एब जेतिह दलि भजि, दलि भजि हो खै दि मरु। तैसत् खन्दि अको म हेरि खओ, सह खओ, बिस्कुत् खओ, सन खओ, <hesitation> तैसत् रति अको, जेतिह रति, दिनर् कोइ भ होइ जेतिह अको। जेतिह मन्खो थकिल मन्खो खम्, मस् थकिल मस् थ खम्, कोनि थकिल कोनि खम्, जेतिह तो म घर् जने, एब घर् गोले तो म तो मन्खो खम् खबोले, तैसत् भेस् थकिल भेस् खन खम्, भत् मसल थकिल खै अए,।